صراحة ما بحب الهدايا في عيد الميلاد. لان الهدايا في عيد الميلاد مخالفة للشرع. واي حاجة مخالفة للشرع. المسلم ما ما بيحب يعمله. وانا بصفتي مسلم. ما احب اه الهدايا ولا احتفل اصلا بعيد الميلاد. فلا افضل اي واحد منهم